<hesitation> Matiera nisy ta- tam-pianaragna: <hesitation> connaissance usuelle, malagasy, géographie, histoire, matematiky, calcul o- calcul, problème; am'collège izy miakatra amin'ny i SVT, a fizika, matematiky, de religion EVA; amin'ny université izy maro a- <noise> ohatra hoe i: <noise> droit a constitutionnel, droit de la famille, droit humaine. <noise>